*نفظل أنى نكون موسيقار مشهور على إني نكون فنان مشهور أو رسام مشهور، خاطر اه الموسيقى نحسها تدخل القلوب أكثر وتمس اه المشاعر أكثر وتمس الناس أكثر وتمس وچدان الناس أكثر، والموسيقى هي غذاء الرواح كما نعرفوا لذلك نتصور إني نكون موسيقار مشهور أفضل من أن تكون رسام مشهور.